Dhadho Italy enan dhado tun dhado ishi bekenuu, dungantun dunga diko balcha. Ishinen <hesitation> bare tokkit jiraa, ishin dini akan jabesitii. Kriston achin kaate dubatan dini ishianen wrong jirti, dub kanisa catholic kin guddion acchisun jiraa, dub ishin dini ishian kristoati, ach abbudi, sagale ishin nyaatinen sagale cchole hamtu nyaati .dub amminen ishin achi won gudda achi duftenii, achi dufte katika dini kristoa.